Ñy fomba famohà ñy pilasitiky misy divay <shushes> misy bousson moa: -ñy voalohany. apetraky tse pilasitiky misy divay iñe ;bakeo tampahy lombony alminium iñy ;bakeo amizaye fehezy lombony bousson oñy. zay ñy fomba famoha ñy pilasitiky misy divay milomboky bousson.